ମାନ୍ସୋ ସଂଗ୍ରହ ପାଉଁ ଯୂନି, ମୁଲେ ତୋ ଉରୋଗୀଜ କରାଊ ଥେ। ମାନ୍ସୋ ସଂଗ୍ରହ ଫିଜର ରଖାଂଟୁ। ମାନ୍ସୋ କୋ ଫିଜର ରଖୀ ବାଯା ହୋଚୀ, ସର୍ଵତର ଅମରଣ ପାଉଁ ହୋଚୀ, କାରଣ ଐହାଂ ବହୁତ କମ ତାପଂ ମାତର ହୋଈତେ। ଜହାଁ ଜୀଵାନୋଂ ଏବ ଅନ୍ଯା ଅନ୍ଯା ଜୀଵାନୋଂ ପୁଦ୍ଧୀ ବଂଦ <hesitation> ହୋଜାଈ ସୁନ୍ଯସ୍ତାନା ପୈକେଜେଲେ ରଖୂଂତୁ ମାଂସୋ କୁ ସୁନ୍ଯସ୍ତାନା ମାଂସୋ ରଖାଜାଈ ଥାଈ ବାଯୂ ବାହରା କରାଜାଈ। ପାରୀବୋ ଜହାଁ ମାଂସୋ କୁ କୁନୋ କୁ ରଖେ ମାଂସୋ କୁ ଏର ଟାଇଟ ପାତରେ ରଖାଜାଈ ଥାଈ ବାଯୂ ବାହରା <hesitation> କରାଜାଈ ପାରୀବୋ ଜହାଁ ମାଂସୋ କୁ କୁନୋ କୁ ରଖେ ନିଯାମିଦେ। ମାଂସୋ ଜାଁଚ କରୋଂତୁ ଜହାଁ ପଲାରେ ଅପନୋ ଖରାବ ମାଂସୋ କୁ ଚିନନୀ ପାରୀବେ ଏବଂଗ ଯହାଁ କୁ ଅପସାନା କରୀବେ ମାଂସୋ କୁ ଚୁଟ୍ଟା ଖଂଡରେ କାଟୀ ଚୁଟ୍ଟା ଖଂଡରେ କାଟୀ। ଦିଯୋ ଯହାଁ କୁ ସିଗର ସିଗର ଫ୍ରୀଜ କରେ ଏବଂଗ ଯହାଁ କୁନୋ ବତାର ରଖାଈ ଥାଈ ମାଂସୋ କୁ ଲେବର କରୋଂତୁ ଅପନା ଯହାଁ <hesitation> ତାରେଖା ଏବଂଗ ପ୍ରକାରା ଚିନନାଟା କରୀବେ। ମାଂସୋ କୁ ଅଟ୍ରା ଡିଗର ସିଲ୍ସ୍ଯାସ ଅଡୂ କୌଂତା ପାତର ରଖାଁତୁ ଯହୀ ପରିଵାର୍ଯା ମାଂସୋ କୁ ଲେବର କରୀ ଅପନା ମାଂସୋ କୁ ଅନ୍ନେ କା ମାଂସୋ ଭରୀ ସରଂଖନା ପରିଵାର୍ଯା।